Maro karazany ñaretiny ñalika: -Añatiny zay ñy haromota, -Misy ñarety aminy ñy fitaovam-pisefoa, -Misy koa ñarety aminy ñy taovam- pandevoñan-kany ñy vavony zay, - Misy ñarety kolitsy eeee, - Misy koa ñarety mifono ñy lalan- dra, -Manahaky anizay ñarety maso, marary maso ñalika noho ny ñy loto; arety io baka aminy ñy lotona ñy raha iaby andesiny ñy tsiotsioky mbeñy.